والله معغف الحد الاقصى لا ليش ما لها علاقة كل انسان وطموحو وتعابو برايي لا لازم ما يكون حد اقصى اكو و برايي لازم يكون اكو حد ادنى حتى نمنع الفقر ونحاول انو نساعد كل الناس ولازم ما يكون احد فقير او محتاج